أفضل السفر بالسيارة. السفر بالسيارة يعطيني حريًا أكبر. أوقف فين ما آبي، <hesitation> واستكشف الأماكن على راحتي. بعد أستمتع بالطريق نفسه، خصوصًا إذا كان منظر حلو. وأقدر أسمع الموسيقى، أو اتكلم مع اللي معي. القطار حلو ومريح، بس ما يعطيك نفس المرونة. والدراجات ممتعة لمسافات <hesitation> قصيرة، بس حق السفر الطويل <hesitation> صعب شوي.